Ye ba mìa ye mì zãna le adokpata me, si be nea ŋtɔ ya, adroa vlavoa mì va nona ye tsã voa mì me tsɔ ɖona dɔ edziedzi o. Vɔa, ye be amia ya mì tem zã nɛ kaba kaba tsɔ wu adroa be nono kudo ene ƒuƒua be zazã, ein mì zãna amia kaba. Mì zãna <hesitation> nuya ba leke wo gblɔ nɛ? deku ba mi, deku, detikpo ye be ami, mì zãnɛ kaba kaba, mì zãna dekua ŋtɔ tsã, kpoa agblɔe, detia mìzãna ye be ŋtinuwo ŋtɔ hame, hame. Mì zãnawo le adokpata me kaba kaba.